أنا ما نسحقش التفكير بالنسبه ليا أنا أكيد باش نختار مفاتيح الدار، المفاتيح تنجم تتعاوض، يعني تنجم <hesitation> تجيب نجار تخلع الباب ولا تجيب حداد وتخلع الكوبه أما ت- تيليفون فيه كل شي مانحبش نخسرو بصراحة، يعني أنا تيليفوني شاداتو فيديا أربعه وعشرين ساعه وإنسانه مدمنه عليه، مثل المفتاح عادي ما فيهش حتى معلومات ما فيهش حتى فايده غير أنو يحل الباب، توا نجيب واحد يخلعو هاكا هاو.